כַּאנְקַדֶּר נְהַדְר בְּעֲרַבִּיָּה, בְּדַארְג'ה מַרְכַּשִּׁיָה, אִינְגְּלִיזִי וְשׁוּיָה בְּפְּרַנְסִיָה, כַּאנְחֵב נְהַדְר בְּהַאד הַלּשׁוֹנוֹת חִית כַּתְמַכְּנִי נִתְוַאסַל מַעַ הַנָּאס מִן תַּקַּפוּת מֻכְתְּלֶפֶּה, כַּתְחַל לִיָּא אֶלְפְּרְס וְכַּתְחַלִּינִי נִתְעַלְּמ וְנִתְבַּדֵּל אֶלְאַפְכַּאר.